إذا حاب تتعلم لغة جديدة، لكن بتلقى صعوبة في الممارسة، عندي ليك شوية نصايح، أول حاجة خلي عندك روتين يومي لو حتى لو كان نص ساعة فقط، لأن الاستمرارية أهم من الوقت، بتقدر تبدأ بكلمات بسيطة، أو عبارات يومية، وبتكررها؛ عشان تثبتها.